Bueno, bueno, naa kasa este ja nuusa yaa chi te iyo, iyo nte'e trasnu, tee lituu este chiki, este iyo jo manzana, manzana kua, manzana kua'a, este iyo jo granada, granadaa e kuenta tintiyo koo, ka ka'a masa, tintuyu tiluu yua gra nada o in ka granada nani see, granada nani see granada te yua'a suni otu granada bola see ka ka'a tiluu se'e yua chi jakua'a ku ini, granada china ka ka'a masa vu'u masa, yuka kuu chi yuka kuu granada yua ja o ya'a, yua te kuayo ja kio mercado jo koosa ntinuu kissa ntika, ntika kuu nani ja kuu, ntika tabasku, suni yuka kingoyo ntika manzanita, ntika monico, ntika, ntika machu, ntika, ntika kua'a este tiesa chiki, ve este masa o ja in fruta nani cherri o a fruta chi ja jiniyo o uva, este, este, o inka fruta nani ña'ami, na'ami camote kao ji ya'a ja ka'a naasa ntuu yu'u ñami este o inka nani e fruta ja nani, ay nani, nani, nani <noise>